نبغي شهر رمضان لاخاطش يـ يساعدني أنني نـ <hesitation> نصوم و نتهلى في الجسم نتاعي و نقّيه مـ <hesitation> من السموم. هو الشهر الوحيد لي ما نـ ناكلش فيه بزاف، و <hesitation> نتهلى في الـ خصوصا الجهاز الهضمي نتاعي.